Allor, 'o ricordo d'infanzia preferito mio, sicuramente, rimane no? E vecchie domeniche in famiglia, sicurament pecchè c' steven pure i nonni meje in vita e quindi ogni occasione era buona no? Ca uno s' riunev e passava chell belle domeniche <hesitation> chien, cu 'na casa chien 'e gent. Zii, cugini, che partivano da 'e diec 'a matin p' fini no? Fino 'e tardi 'a sera. A pranzo a tavola, tutt quant insieme, 'na bella tavulat 'e tanta persone. Però sicurament <hesitation> 'o ricordo chiù bello rimane semp quando c' steven 'e nonn. Quando 'o pomeriggio s' scennev e 'o nonno t' purtav 'o parco giochi vicino 'a cas. Poi vabbuò, sicuramente un altro ricordo <hesitation> legato proprio all'infanzia, sono tanto 'e mument che ci steven no? 'A spensieratezza, quando no? Una bella giornata putev semplicemente essere trascorrerla cu 'e cumpagn, 'e familiar no? Ma giocando, che ne sacc, a me cu 'e cugin meje ci piaceva tanto 'e pazzià a nascondino, oppure ci piacev tanto <hesitation> organizzà 'e balletti dint 'a stanz e ascevem for aropp due tre ore 'e preparazione e mettevem 'e mamme noste tutte assettate ngopp 'o divan e c' facevem pur 'o ballett. Tanti cose accussì. <hesitation> Non lo so <hesitation> poi vabbuo, anche quando era più piccolina, appriess 'e genitor meje avevamo forse anche più possibilità, più momenti di esplorare alla fine nuovi luoghi. Fa- facevamo semp tanti scampagnat, tante escursion <hesitation> 'a griglià, che ne sacc, 'a carn ngopp 'a muntagna, oppure facevamo scampagnate ngopp 'e cium. Ci spostavamo molto più spesso. Ad oggi purtroppo cu 'na fatic e cu tanti impegn, forse, no forse, sicuramente nun c' sta chiù <hesitation> possibilità e tanto tempo 'a dedicà a ste cos.